So teddeengal haala mun haalaama, ɗun du wartan e wiide huundefu teddeengal ana hasingina e muɗum. Ɗun warata e hakillam. Sabi teddeengal, honomun wala. Teddeengal, ɗun hokkata neɗɗo sago muuɗun e huunde so mi ñeeñe du.